ווען איך מאך זופ האב איך ליב אריינצולייגן <hesitation> סוויט פאטעיטעס, ס'לייגט צו א זיסע טעם צו די זופ, <hesitation> נאכדעם קען מען אריינלייגן פלעין פאטעיטעס מיט מייערן, נאך זאכן, מ'קען- אין א זופ קען מען אריינלייגן יעדע איינציגסטע זאך און מ'קען- ס'ק- קען צוגעבן א טעם, מ'קען אריינלייגן בשמים.